ورېجی ډېر ډولونه لري، لکه باسمتي، سېلا، بغلان وریجی، او جاپاني وریجی. باسمتي ډېری اوږدی او خوشبویه دی، اکثره یې د پلاو سره پخوو. سېلا وریجی لږ کلک وي، د بریاني لپاره ښه دي. دبغلان وریجی یوازی افغانستان کی پیداکیږی جاپاني وریجی زیاتره د شولی لپاره کاریږی هر ډول وریجی د خاصو خوړو سره ښه خوند کوي، که غوښه وی یا سبزي وی